Iba le ba ntéé me nkena loñ inyu 30 ma dilo nga ndigi, jam li bisu li yé le, me nhelel bidokta gwobisô le iba le mut a nkon, a ke'e nyoo, a tibla njoo. Me ti bôt bibôlô. Me bédés minsaa. Me sal minloñ. Me ti bôt malép, inyu iboñ le bôt ba nyok bilonge bi malép. Imam ma mo maa, mon me gaboñ idilo di bisu.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

Ba nla je sol i bitôñ. Ba ntéé gwo i juu, ba je gwo. Ba nla bôm sol i bitôñ i juu, ba je. Ba nla téé bitôñ, ba tét gwo, ba je nyaa-bitôñ. Ba nla lamb bitôñ nsugi. Imajél ma, mon di gwéé i loñ i Basaa, ni bitôñ.

Mut binam a héli lôñni je ni nol nuga. Mut binam a nlama nol nuga. Mut binam a nlama je nuga, inyu le nuga i yé nlamb.

Inyu ilamb nkônô u ngond, u n'yéñ u n'yôñ ngok yo ngond yoñ, u kok yo. Ingeñ u m'mal kok yo, u lona hana u ha yo i sôya. U bôô yo ni ndék i malép. U ma kit tjay tjoñ u bap tjo. Mu i kédé ngond, u nla kônde bipaga mu, ni bas, ni ndék hilôba, to le nkôt u nlamb nga ki, to nyaga. U tibil bôô longe le bi pôdna longe. Imbus, u u yék u yoñ tjay tjoñ u tek tjo, u ha ngond yoñ mu. U téñ, u téé i juu. U koda hyéé. U ñwas a n'nom jôga li ngeñ. U béngege iba le a m'bel. Hala nyen ba nlamb nkônô u ngond.

Inyu ilamb hikok, u nlama ke i bikay, u yéñ nkok, u ket hikok. Ingeñ u m'mal ket hikok u lona ho i ndap, u hee hyo. Ingeñ u nhee hyo u ke u yéñ bitôñ ; u jôa bitôñ u téé gwo i juu. Ingeñ bi m'bel u yéñ ntjobo ni ntidil, u tét. Ingeñ u m'mal tét, u hôô gwo nsugi. U téé nsugi i juu, nsudi u pél. U ha hikok mu. Ingeñ u nha hikok mu, u kandal hiônde, u kok hyo. U kônde hiônde mu, lôñni minkôt mi tjobi, ni bas, to minkôt mi binuga nga nki, ni to umbe ntén u nlamb. Hala nyen ba nlamb hikok.

Inyu iboñ sambô i mala u nlama yéñ m'bôñ, u kôbôl nye. Ingeñ u m'mal kôbôl nye, u yéñ ntombo u lisee li ngañ. Won u m'boñ, u téñék m'bôñ. U kee i bikay, u ada lép. U kidik bon ba bikék u téñék i lisee li ngañ li mu i bon ba bikék. Ka i yé le ingeñ jala li nlo., li nyéñ le li kena m'bôn, li nla bé. U ñada nye ha. Hala nyen ba m'boñ sambo i mala. Ingeñ u m'mal téé yo kôkôa, gwegwes bi ngeñ jwem, u nke ihés. U nkena mapubi ihes. U gwelek u lôñlak i bot.

"Inyu itjo ntjobo, u nlama ke i bikay, u ke""e u kit kidik i m'béa, kidik i nkok u m'béa. Ingeñ u m'mal lona nye ndi u tjo, u bôdôl tjo ni nkwade. Ingeñ u ntjok u tjok u tibil boñ kiki u ngwés, hana i ngii, u bôdôl tôp lôñni pes i key. U tobôk u tôbôk u tôbôk u tôbôk, u tôp lituba, u tibil kông lituba longe. U nlama tôp jo le li kola we longe le u nla tidil kwem ha to bitôñ. Hala nyen ba nto ntjobo."

Nsañ-mbay a nlama ba mut nu a yé le a nyogol bé joo ; ñwee mut. Mut nu a n'yi mam momasô ma ntagbe i ndap yéé. Mut nu a ntôñ nyemede, a tôñôk ñwaa wéé, a tôñôk bon béé.

Inyu iboñ sambô i ngoo, u n'yeñ, u nke u somb minlop. U téñ minlop mi ni hikôyi. U kee i lép. U yéñ bijél. U kenek munu i mbaa lép, u kidik bon ba bikék, u hak u ômôk. U kébelége gwo. Ingeñ kôkôa i nkola, u lo'o i hés. U ñada ngoo i tiñi mu. Hala nyen ba nsébél le sambô i ngoo.

Nson u mulôm i kédé ndap-libii. Li bisu li yé le a gwés ñwaa wéé. A gwal bon lôñni nye. A tééda ñwaa wéé. A tééda bon béé. A nlama béb-ba inyu boñ le a jés bon, a jés ñwaa. A saane bo bisuglu. A tibil bo iba le ba nkon. A oñ ndap. Minson mi mulôm mi i kédé ndap-libii.

Yom i ñéba le bikék bi nkahal nheñla ilen ini len i yé nga ndigi le, ngim i mangéda di yé di ba nga ndigi di yii, to ingeñ di bembek bé nop, di tehe nop a nkohi. Ngim i mang ngim i sôñ i bak le i sôñ yo i bé'é le hyangaa hi mbay, u nyaa ndigi nop nyen a nkohi. To le isôñ yo i bé'é le nop a nkohi, we u tehe ndigi hyangaa. Bôt ba nkahal yap sal naano to imbe ngéda. Igwom bi gwon bi ñéba bes le mangéda ma nheñla ; bikék bi nhéñla.

Bakana ba bé béna ndigi ôñôl i ngii i dikôa inyu le ba bé'é ba n'yi le bon bo ba ñane bés. Ñénél a nlama ndigi ba i ngii. Inyu le ba bé'é ba ñee ba i ngii, jon ba bé'é ba ñôñôl i ngii i dikôa. Ngii i dikôa i yé bahoma ba dilégé, homa nu a yé le ingeñ we u yé i ngii, we u ntehe mam ma ntagbe nyono i si momasôna. Jon ba bé'é ba ntep ibahoma ba inyu iôñôl mandap map nyo'o. Imiño ñwap, ba bé'é ba ntehe le bon ba ñénél bôt bobasôna.

Inyu ilamb nkoo-hiônde u nlama u m'bol hiônde. U wañ hyo. U bélés hyo longelonge. Ingeñ u m'mal bélés hyo longelonge u ñwas hyo hi hol. U bada hyo. U kok hyo longelonge i likogok. U tômbôs. U nla kônde bombo mu inyu iboñ le a nek. Hala nyen ba nlamb nkoo-hiônde.

Ibasañ-bon ba yé le ba nti bon bap bôda môy, ba ha bé Ngo mu, ba yé basañ-bon ba ba yé le ba n'yan Mbog, ba ngwés ha bé ke kiki libak li Mbog li bé'é, kiki Mbog i n'niiga. Ba n'yan Mbog. Ibasañ-bon ba ba yé basañ-bon ba yé le ba nkil ha bé i matiñ. Ba n'nôgôl ha bé matiñ ma Mbog ilen ini len. Mbog yes i Basaa. Basañ-bon ba diyana ba.

Nn, me binok le masin a bikwo i mbay Séga. Ba nkal le, nloñ u bikidi. Lép u bikuuba nyoo, nloñ u kidi, ka i yé le ibôt bobasô ba bé'é ba nke i tison i Lihala, ba bé'éna ha bé njel ipe i ke. Masin nyetama nyen a bé'é ndigi le ba yoñ nye. Jon ba bibééga masin ngandak, ka i yé le a bila ha bé hônba i mbegee i. Iñwet a bé'é a nluk masin, a yéñ le a téé nye, le a nyéñ manjel moma masô le masin a telep, a bila bé ijam li. Jon bibak bi bikwo, bôt ba wo ngandak.

Bidokta bi m'béhe le bôt ba lôôha bañ je bombo ngandak inyu le bombo i ta bé longe i nyuu mut ingeñ u nje yo. Ingeñ u nlôôha je bombo, nyuu yoñ i nkahal ne ngandak, ka i yé le u kahal koñ ngim i makon ipe. Jon ba nsônga le mut lôôha bañ je bombo ngandak, inyu le i ntina makon.

Ngén i Basaa i nkal le iba le he jôm bé ki ngôs a bitehe bé ñoñ. Hala a nkobla le mut a nkuhul jam mut a m'béna kuhul jam i mbus mut. Iba le he imut bé nu, ki u bikôs bé ijam li. Mut nyen a m'boñ we le u kôs ngim jam.

Lisetôk bé jon li nse tôk, hala wee nkol ni môô i gwep. Nn me n'yéga béé. Iyom i n'noñ mu i mbus yon i yé nseñ.

Nn. Ndék i minyañ i yé ipôla BaMbombog ni base i Katôlika inyu jam li Ngog-Lituba. Mahoñol mem ma yé le bibase base i Katôlika i ñwas BaMbombog ni Ngog-Lituba. Ngog-Lituba i yé homa BaMbombog. A ta bé jam li base. Base i Katôlika i nyodi nyoo. Jam li ta bé bo mu.

Majél ma ngond i loñ yés, i Mbog yés ma yé ngandak, ndi me nti béé majél maa. U nla je nsaghe-ngond ; u nla je bikéy-bi-ngond ; to le u nla je nkônô-ngond. Imajél ma mo maa, mon di m'béna je ngond i loñ yés.

Lilôôha je nuga li ta bé longe inyu le, iba le mut a nlôôha je nuga ngandak, hala a nti nye ngim i makon. Jon ba nkal le lilôôha je nuga li ta bé longe i jam ngandak. Li ntina makon.

Nn, hala a yé maliga le man Afrika a bikôs kunde. Inyu le ilen ini len, di mpot mahop més, di nhôm, di gwéé baénél bés, hiki mut a m'boñ kiki a ngwés. DI bikôs kunde.

Maselna ipôla niñ i kôba ni niñ i len, me n'yoñ dihéga diba. Li bisu, li bé'é le, inyu iboñ le mut a sébél mut, to le a legel mut ñwin, a nkôt hikuu to le a téñ litiñ. Ilen ini len, u nla sélél key i libok, we ni mut ni kwelek. U nla yéñ nn ngobi i hilégé, we ni mut ni kwelek mu, to le ngobi toktok ini ba nsébél, ndes i nsinga, bôt ba kwel mu. Imaselna ma mon ma yé téntén ilen ini len. Bikey bi mabok bi nkahal sal ngandak.

Inyu iboñ le u amb siga, u nlama ke i bikay, u kôlôl, ka i yé le ibahoma ba eeh binuga bi yéñlak, ba gwéé ha bé liyéñél. Wen i wen u leñ bo nyaanga, minkond. U yéñ ñwaghe woñ ni alôt woñ, u lo'o u amb siga. U yek ndes, u yék ndes inyu le nuga i nlama lo i lôô ha i lituba u n'yék, ha nyen hyandi hi yé. Ingeñ a nha ndigi ño ha a tihba ndes i. A ngwia. Hala nyen ba ñamb siga. Siga i yé hyandi hi ba ñamb i ngii inyu igwel ibinuga bi n'yañ i ngii, kki bo kôy.

Inyu ipom nkok ingéda u m'mal net wo, u m'mal kit wo, u nke i bikay, u yéñ kék i ba nsébél le ngwo-lipom ; yon u m'bôñôl lôñni nkwade woñ. Ingeñ u m'mal héya masee momasôna nyono i ño u nkok, le u n'yégle we, u nlama tibil kông wo ; u oñ iyom ba nsébél le suga. Mu i suga nyen maok ma mpémél, ha i ño u nkok. Hala nyen ba mpom nkok, ni kék i ba nsébél le ngwo-lipom.

Likil mulôm a nti bakil, li yé yim yimbne i gwéha. Hala a ñéba la a ngwés ñwaa wéé. Li ta bé ngim yom i ñéba le a nsomb. Li yé yimbne i gwéha. Nseñ u likil. Likil li yé yimbne i gwéha. Hala a ñéba le mulôm a ngwés imuda nu m'bii.

Njibngañ i yé ngim i libak li mut nu a yé le mam mabe ma nkwél. Longe i jam i nlo bé nye bebee. Ngim i libak i ; ngim kel i mut a yé a bana. Njibngañ. Longe i jam i nlo bé nye bebee, ndigi mam mabe mon ma nkwél nye. Mam ma ma yé le ma ta bé longe. A yé kiki ngim ñôô m'be.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

Ba nkañ jala le ba mpôdna minlôm nlôm ñôô ni bon ba miñôô. Hiki nlôm ñôô ni bon ba miñôô ba yé nye bebee. Hala nyen ba nkañ jala. Hala a ti ni jo a boñ le li ba le ñôô wada u gwéé bon ba miñôô ; unu ñôô mpe, wok u ban-ga bon ba miñôô. Ba mpôdba bé minlôm balôm ba miñôô le ba kañ bo. Nlôm ñôô wada inyu le jala li gwéé balôm ba miñôô iba. Hiki nlôm ñôô, lôñni bon ba miñôô. Hiki nlôm ôô ini pes ni bon ba miñôô.

Mut a n'was ntjep u Mbog hala wee mut nu a nkop Mbog ndi ki Mbog i bak be nye i ndap yéé. Mbog i yé le i nlôl nye i mbégdé, mut mpe nyen a nti nye Mbog. Hala nyen ba nsébél le mut a n'was njtep u Mbog ; mut nu a bak bé i litén li Mbog, ndi a helba Mbombog.

Jôga li basañ-bon li n'niiga ha bé hop wap len, inyu le ba n'yan Mbog. Inyu le ba nhoñol le ba yé bakana. Ba yi bé le ba yé iboñ bo bap ndutu ngandak. Iba le maange a n'yi bé hop wéé, a yé maange nu a yé le a yôni bé. Basañ-bon ba nlama niiga bon bap hop wap. Ijam li, li ta bé longe. Mahop més ma yé ike itjé.

Likil mulôm a nti bakil ingéda a nsômbôl bii mudaa li yé yimbne i gwéha. Hala a ñéba le a ngwés ñwaa wéé. Jon a nti likil. Hala a yé ki inyu iyônôs dikôm di Mbog inyu le hala nyen Mbog kôba i bilo. Hala nyen Mbog i nkal.

Mahôla ma m'bôk bé bak, hala wee mut a nlama bé gwés man-isañ iloo nyemede. Iba le u nhôla mut, hôla mahôla ma nlama ba ni ngim hihéga. Mut a ngwés bé mut iloo nyemede.

Nn, iba le bo mut a yé i mbay le lihep li m'bes nye, ndi le a gwéé bé bie bi nkana, a nla tibila jo lôñni bini bie bi nkoñ le kôgmot, njee, lum, hikéñ-ték, lôñni sibngañ yaga ki. A m'boñ gwo, a hôô, a nyo.

Maange wanda i bisu bi bôt béé ba bisu a nlama ba maange nu a mbaña ; maange nu a yé maange suhul-nyuu ; maange manôgla.

Moni ngomin a nkit bôt i tas, mi yé inyu ioñ madokta, isal nloñ, ioñ bibôm. Imoni mi, mi yé inyu isal mam ma loñ.

Inyu itjo ntjobo u nlama ke i bikay, u yéñ m'bé kidik i m'béa. Ingeñ u m'mal yéñ kidik i m'béa, u tjo yo longe i litjok. U ti yo nlélem ông i ntén u ôngbaha u ngwés. Hana i ngii, u yéñ key, u tôp ha i homa ba ba nhél bitôñ to le kwem, kiki u ngwés. Hala nyen ba ntjo ntjobo. M'béa nyen ba m'béna béñél ntjobo.

Inyu ilamb hikok, u nke i bikay, u yeñ hikok, u lo'o u hee hyo. U yéñ bitôñ, u téé gwo i juu. Ingeñ u ntéé bitôñ bi bél, u telel gwo. U yéñ ntjobo ni ntidil. U tét gwo. U hôô nsugi. U téé nsugi i juu. U ha hikok mu ; ingeñ nsugi u mpél u ha hikok mu. U kandal hiônde, to le u wañ hiônde. U kok hyo. U kônde hyo mu i nsugi, mu kiki hikok hi yé. U ha bas. U nla ha minkôt mi tjobi mu, to minkôt mi binuga. Wee hikok hi m'bel.

Hala. Lisetôk bé jon li nse tôk. Hala wee, mm jam li nla ba le ngim mut i héli le nyen a nlama boñ jo, inyu le nyen a yé i bisu, nyen bôt ba n'yi. Ndi i ba bé le nyen nye a m'boñ jo. I ba le ngim mut ipe yo i sôli, yon yo i m'boñ ijam li. Jon lisetôk bé jon li nse tôk.

Minsômbi mi yé ngandak. Mintén mi minsômbi mi yé ngandak i loñ i Basaa. Me ñañle béé nsômbi u kôy-disi lôñni ngwo. Mut a nyodi ni ngwo yéé i yé le i nsômbôl, i n'yi bok kôy-hisi. Ingeñ ngwo i nke, i n'nôgda njiñ i kôy-hisi, a léba ñwii u kôy-hisi. U nlo u bôdôl tém iñwii u kôy-hisi u. Ingeñ u m'bol i homa a yé le iyom ba nsébél le malogol. Malogol ma yé ñwemel u kôy-hisi. Ingeñ u nhéta mo, kôy-hisi i nla pam, ngwo i gwel. To le kôy-hisi i n'nay le i mpam ha bé. U ha hyéé, u bôdôl pep. I nla wél mu i ñwii, to le i pam. Hala nyen ba m'boñ nsômbi u kôy-disi.

Ingeñ ba nlamb mbôngôô i loñ Basaa, ba nla nugna yo lôñni bakwede, makondo, makabô, masôô, manga, gwôô, manyogi, bobola.

Imaéba me nti babiina i kel libii jap ma yé le, mulôm a gwés ñwaa wéé, ñwaa wéé a n'nôgôl nye.

Mahee ma yé i libii li yé muda to le mulôm a nk a m'bii to le a nke ni mut nu a yé le ba ta hé loñ yada, to le muda nu a ta bé loñ yada li yé le, inyu mahee, hala a m'boñ we le u bot mbay ipe nyoo. Inyu nimis, bon boñ, hala a lédél bo inyu iboñ le ba pot hop wap.

Litat matat ma ntôdôô ni hop u Basaa li yé jam, ntuk u matjañ. U yé le ba nkal we le u tat yom, ndi u tadak u keblak. Hala nyen ba nsébél le matat ma ntôdôô. Mut nu a ntat bé banga ntat nta. Mut nu a yé le, iyom ba nkal nye le a boñ a m'boñ bé. A m'boñ, a hogok a tjagak kôô i lép kiki ba nkal. Matat ma ntôdôô ma.

Lisee maok ma maén li yé jam li lo'o kôba i Mbog yés i Basaa. Ingeñ mut a nkek maén, to le ngañ kiki bôt bape ba nkal, a pom yo, a oñ bisuga, a nlégye. Ingeñ a nlégye, hala wee a nyoñ maok, a ha munu i dibôgôô tjéé. A nlama ke isee i minkok mi kekela ni kôkôa. Iyom i yon ba nsébél le lisee maok. Ba nsee mo kekela ni kôkôa.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

Yom mulôm a nlama boñ ipañ bakil béé iba le a nsômbôl bii maange muda ha, i yé i yom ba nsébél le liyônôs dikôm di Mbog. A nlama hôl i muda nu.

Inyu itjo ntjobo, u nke i bikay, u yéñ kidik i m'béa. U lo'o u kahal tjo yo. Ingeñ u m'mal tjo yo, u tibil u ti yo ôngba u ngwés, hana i ngii, u yéñ pes i kék, pes i key. U kahal tjo, inyu iboñ le u bana ihoma a yé le u ba u ntidil bitôñ, to le u ba u ntidil kwem.

Mbeñel a nloo ngwéé hala wee kii ? Hala wee pablapabla a nlama bé ba i niñ i mut binam. Inyu le pablapabla ñyen a bijéha ngômb koo yômi. Mut a nlama b yoñ ngéda iñyu iboñ ijam a nsômbol boñ, i ba bé le a pabqla. Itig le a bep boñ ijam li.

I nkéla le mut a nlama je bitatam lôñni bikay ngandak he ndigi nuga bé inyu le, ngandak je nuga i nlona makon. Ingeñ mut a nje bitatam ni bikay, a yé mbôô, a nla ki nom jôga. Ngandak nn je nuga i ta bé lam, i nti makon. Jon bitatam lôñni bikay bi yé longe.